Gny raha rehetra hita amy gn'elo da gn'ela da misy tahony izy io, na io vy na io hazo. Igny misy tahony igny, da avy teo amizay misy gny vatan'igny somary lambalamba igny impermeable igny, igny miaro tsy hiaviany amy gn'ora, misy nongonongony zay aloha ao mitazo anazy, de misy vy aby koa magnodidina any gny tady regny, tady igny magnodidina gny lamba, gny impermeable miaro igny, igny misy vy mitazona anazy mba ho afaky aforotsy, ah maha elo anazy tovatany. De avy teo koa gn'elo igny misy bouton mety ho pitsana hahafaha manokatsy gny gny vatany ambony manako gny impermeable igny manako amy gn'ora na amy gny masoandro.